انا بقدر اتكلم و افهم اربعة لغات، اول حاجة العربي، بي كل لهجاتو ومنها اللهجة السودانية وتاني الانقليزي و اللغة الإيطالية بفهما كويس لكن لسة ما بقدر اتكلم مية المية و بعرف اللغة النوبية و دي بعتبرها لغتي الام و اللغة النوبية لغة غنية جدا و فيها لهجات كتيرة و عندها عمق ثقافي و تاريخي، يعني انا عندي اربعة لغات اقدر اتعامل بيهم مع الناس بسهولة و كل واحدة فيهم عندها طابعها الخاص.